Eh ngimmi miyahaa makkah ngimmi miyahaa, suudu Allah miyahaa mitoroo Allah, Allah biyanoyam bukatajii amm. Miyaha mii ndaraa suduu ka'aba mii meemadu mii tori torino Allah, Allah hendu een masifaji eeh bala'iji, Allah hokku leddii ndi njode jam, duniyaru ndu paat Allah hokkaduu njode jam, <noise> Allah bedda hokkuki een barka Annabijo, <noise> Allah keutano een dow ko ngatten dum, Allah bedda hoinanki een masifaji ndi gonduden diii. Mii toro Allah, Allah hoina naam tonyaki godɗo, <noise> mii huula ko tonyonrimii goddo, tomii hulaa ko goddo tonyori yam, Allah karanoyam bacci aam, eeh dow nguiikaa, jeiinukiija jare-jare, bacci julbe Allah paat Allah hoinan bee, Allah karano julbe Allah paat bacci mudum <noise> kowa Allah shiryo dum Allah shiryano enn bacci meden boo. Allah hokku kowa ko yidi <noise> Allah hokku neddo karshe boddum, <noise> Allah nazzu dum Aljannah fiddausi nyande jango boo Allah hokku neddo sakamako boddum, Allah sa neddo ummo nder tawagaa Annabijo Muhammad Sallalhu Alaihi Wasallam. Daga don sai midilla madinah, mi yaraa ziyara yanaade Annabijo, mii yahaa mitoro Allah, Allah ummidin een eh Annabijo Muhammadu sallallahu alaihi Wasallam nyande jango, Allah bedda hoinukieen barka maako, Allah bedda hokku een barka makako hanko eh bacci maako, eeh taanirabe maako, mi toro Allah, Allah hoinan een ko ngondu den du'uum, barka salatu maako, Allah hokku eeen haske mako barka salatu maako, Allah hoinan een eh di ngonduden di'ii, ALlah yurmin een, ndaraa yanayiji ngonden, wadddanaa een sauki.